آ داخبره سمه ده چي داوربشو شیدې، او دسویا شیدې، په اصلي شیدو کي نه حساب بل کیږي اصلي چی مونږ دغوا شیدې، دبزې شیدې، داوښ شیدې، دمیږې شیدې دی ته مونږ اصلي شیدې وایو نو پدي اساس د اوربشو او سویا شیدې پدی شېدو کی نه حساب بل کیږې یعنی اصلی شیدې ندي